E leydi Israel be nyama ko wiyeete Pizza ko shawarma un defirde e chondi fulaawa ko alkamaari sai albasare e tumatur e salak e nebban bama, un moyta sai un defa e oven, to ɓendi sai un fuɗɗa soruki ko nyamki.